eiginlega skilgreiningin á hljóðfæri

hljóðfæri hver fann eiginleg upp öll þessi hljóðfæri ef ég ætti að búa til hljómsveit hvernig væri hún þá er bær á Austfjörðum og þar búa um fimmtán hundruð manns veðrið lék svo sannarlega við okkur þegar við heimsóttum þennan fallega bæ og það var æðislegt að kynnast þeim Ými Jóhönnu Bryndísi og Tinnu sem

búa hér á Neskaupstað í Neskaupstað á Neskaupstað í Norðfirði í Neskaupstað er Norðfjörður og við erum á Neskaupstað nei í Neskaupstað og í Norðfirði við erum á Neskaupstað og í Norðfirði nei í Neskaupstað og í Norðfirði sem amma mín gaf mér og var síðasta afmælisgjöfin frá henni uppáhaldshlutirnir mínir eru þessi litlu skíði sem ég átti þegar ég var yngri bróðir minn er líka búinn að vera á þeim og litli bróðir minn er að æfa sig

allir vini það eiga ekki allir næstum vini það er sagt að eitt húsið sé reimt

hérna það er bara þarna stóra húsið í einu húsi það halda margir núna hafi ekki verið innbrotsþjófur þau halda bara að hafi fokið steinn í rúðuna

hafi verið innbrotsþjófur svo heitir líka björgunarsveitin

síðan kemur ég fór einu sinni hinum megin í ég og afi þurfum að labba heim það tekur svona klukkutíma tvo klukkutíma eða eitthvað pabbi

að bíða eftir því að kæmi flóð sem var einhvern tíma fjögur um nótt og þá gat hann siglt heim ég náði einum ég æfi þrjár íþróttir það er blak sund og skíði karate skíði og kajak

þarf maður að æfa sig aðeins

hér hafa greinilega allir nóg að gera og margir sem æfa skíði á veturna skíðasvæðið hérna heitir Oddsskarð

stundum kallað austfirsku Alparnir Neskaupstaður er hluti af Fjarðabyggð ásamt fjórum öðrum bæjum núna höfum við kynnst krökkunum ágætlega en hvernig ætli fjölskyldur þeirra séu mamma

vitlaust út úr henni og pabbi gerir mikið grín að því einu sinni ætlaði hún að biðja pabba um að rétta henni ég á tvö bræður svo á ég sjö hænur sautján hænuunga og einn kött þannig að við erum samtals þrjátíu

voru tveir tómatar að labba yfir götu síðan kom bíll og keyrði yfir annan tómatinn þá sagði þú ert ekki lengur tómatur vandræðasta sem ég hef lent í

labbaði í svefni

kommóðuna hjá bróður mínum á flugvellinum þegar ég var að fara til Noregs og við vorum næstum því búin að missa af flugvélinni það átti að hringja eftir að leika við Aþenu og Freyju vinkonur mínar ég fór á klósettið ég sagði þeim að ég færi heim ef þær myndu bregða mér þær settu í staðinn banana fyrir framan dyrnar og ég steig

íslenska landsliðið velja að geta flogið og þá mundi ég fljúga til Kína þá mundi ég velja óstöðvandi ég mundi æfa mig mjög mikið ég þyrfti aldrei að sofa aldrei að borða aldrei að stoppa hann að hjálpa veiku fólki ef ég gæti breytt heiminum myndi ég stoppa stríð þá

ég breyta því að það væri ekki stríð ég mundi ekki vera og væri alls staðar rennandi vatn og stoppa einelti eins

krökkum finnst í skólanum þar gaman þar liggja okkar ég heiti Lúkas og ég æfi fótbolta ég heiti Móeiður og ég æfi fimleika ég heiti Jens og mér finnst gaman í leiklist hæ ég heiti Herdís og ég elska fimleika og við erum bláa liðið þetta eru liðin okkar í dag en þrautin sem þið fáið krakkar er að búa til hljóðfæri ekki bara eitt hljóðfæri heldur fyrir allt heldur þau þurfa öll að virka og svo höldum við tónleika í lokin

ég held að það sé bara málið gangi ykkur vel þetta eru lágmark tíu hljóðfæri þið ráðið hvort

stjórnendur eða hvernig þið útfærið þetta en það verða tónleikar í lokin þannig að hljóðfærin verða að virka

þið náið þessu á tíu mínútum þið gerið ykkar besta

stuðningsliðin eru búin að velja þrjá sjálfboðaliða sem taka þátt í liðnum okkar stuðningslið spreytir sig og geta þar með nælt sér í þrjú stig fyrir liðið sem geta ráðið úrslitum

við skulum sjá hvaða tæki og tól krakkarnir fá til þess að búa til öll þessi

takk fyrir þetta krakkar ég held að sé ekki eftir neinu

bara soldið slæm þessa dagana allt í lagi ekkert mál nú líður að hinu árlega körfuboltamóti nemenda og kennara eruð þið ekki öll spennt fyrir því jú gott svo ætlar hún Emma okkar

svo má ekki gleyma því að Aron er farinn að æfa með

mér líður ekki nógu vel það er erfitt að anda

loftið sé að þyngjast skrítið mér líður eins ég hélt þetta væri bara

fáum okkur ferskt loft það er allt svart

bíddu aðeins kennari megum við opna gluggann já ekkert mál

kennari megum við opna gluggann já ekkert mál tíu hljóðfæri á tíu mínútum fyrir allt klappliðið og náttúrlega okkur ég hugsaði bara

alveg getað gert það einn Lúkas var bara fínn en ég

ég bið ykkur um að taka pásu byrjum hérna hjá bláa hvernig gengur bara vel má ég nú sjá hvað eruð þið búin að búa til mörg hljóðfæri ég er kominn með gítar hérna þetta er hrista svo erum við að reyna að gera flautu hérna þetta lofar mjög góðu en þið eruð ekki alveg búin með hljóðfærin svo er eftir að æfa þessa

hljómsveit já við skulum sjá hvernig gengur hjá gula liðinu þið eigið bara eftir eitt hljóðfæri

það en ég má bara ekki setja það

ég ætla að biðja ykkur um að draga á ég að draga eða vilt þú blátt eða gult skiptir ekki máli þú

svara spurningunum gjörið svo vel og hérna megin líka ef öllum spurningunum er rétt svarað þá fást þrjú stig fyrir keppendur eru komnir með babbið sitt stuðningsliðin eru komin með spurningarnar það eru fimm mínútur eftir og við kveikjum á perunni núna og tíminn fer í gang

allt í lagi en ekki fara niður í kjallarann amma segir að sé draugagangur þar núna ætlum við að skyggnast á bak við tjöldin við gerð

ætlum við að skyggnast á bak við tjöldin við gerð

sagan mín fjallar um tvær stelpur ein

verður í Stundinni okkar næsta sunnudag það var soldið erfitt það truflaði smá af því það var alltaf að koma móða í gleraugun ég fékk stuðningsliðið hafi svarað rétt ég að vona að þau hafi ekki svarað viljandi vitlaust

munum vinna ég held að við munum vinna ég held

rústa þessu en ég er ekki

er uppleggið eru allir komnir með hljóðfæri já þið eruð búin að velja lag

já

sýna mér eitt hljóðfæri eða tvö sem þið eruð extra stolt af þetta hérna þetta hérna má ég sjá hvað er þetta hérna gítar þetta er gítar og þetta er bara venjuleg teygja og pappadiskur já frábært eitthvað annað sem þið viljið sýna niðursuðudós og prjónar geggjað

vel á tónleikunum á eftir ég ætla að fara og athuga hérna hjá gula liðinu hvað segið þið gula lið hvernig gekk þetta að klára það gekk bara vel fannst mér hvernig er uppleggið hjá ykkur eru allir komnir með hljóðfæri já

að æfa eitthvað já þið náðuð að æfa tvisvar já viljið þið sýna okkur einhver tvö hljóðfæri sem þið eruð stoltust af flautan og límband heyrist eitthvað í þessu flott sko þetta er frábær flauta eitthvað annað þetta hérna þetta þetta er áhugavert allavega eitthvað sem klingir vel í já frábært ég segi bara gangi ykkur vel á tónleikunum hér rétt á eftir takk það er komið að sýningunni gulur rauður grænn og gulur við erum bláa liðið og við ætlum að syngja og spila fyrir ykkur Gamli Nói og einn tveir og byrja ég skal segja ykkur það tvær hljómsveitir yfir tuttugu hljóðfæri búin til hér á einungis tíu mínútum þetta er ótrúlegur árangur en hver vinnur hver tapar það er kominn tími til að standa á öndinni nú er kominn tími til að fara yfir stigin við byrjum á því að gefa báðum liðum sautján stig fyrir frábæra frammistöðu í að leysa skapandi þrautina og halda þessa fínu tónleika fyrir stuðningslið spreytir sig gula liðið þrjú stig fullt hús það voru frábær stuðningslið hér í dag og þau fá jafnmörg stig eða fimm stig fyrir frábæran stuðning þá eru það spurningarnar spurt er um hljóðfæri það er með háls búk og sex strengi er það a fiðla b gítar c harpa þarna voru liðin sammála og sögðu bæði b var í einni þekktustu hljómsveit heims Bítlunum á hvaða hljóðfæri spilaði hann a gítar b bassa c trommur þar sagði bláa liðið b bassa og gula liðið sagði c trommur þriðja spurning hvaða fræga tónskáld samdi nokkur af

þekktustu tónverkum heims þrátt fyrir að vera eiginlega orðinn alveg heyrnarlaus er það a

Mozart c

Mozart gula liðið a

standa þessi svör já

eru stigin nákvæmlega svona og krakkar þið megið kippa í keðjurnar við

til hamingju

liðinu vel gert öllum spurningunum rétt hvorki meira né minna hér er allt í slími og ógeði við kveðjum í dag sjáumst aftur næsta